Télé gan gukanyomé boot, gukaan yo béŋayo béñéér bémiir waamé gabajo duniyee, soon wa pasémé imbi bugaan guju gukalamta wa woomé nébaaj.